أعتجد إنى أفظل الجدرة على التحكم في الحيوانات، السبب هو أن الحيوانات تلعب دور كبير في البيئة والحياة اليومية للناس، إذا كنت أستطيع التحكم في الحيوانات يمكن إستخدامها في لمساعدة البشر في مجالات متعددة مثل الزراعه والنجل وحتى الرعاية الصحية، مثلا يمكننى تدريب الحيوانات لمساعدة الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة، أو إستخدام الحيوانات في الأعمال الزراعية لتحسين الإنتاج.